Si no quea más remeyu pos ave: aburguesas, patatas fritás, perrinus calientis, nuggets de pollu, fingers de pollu, wraps d'essus arrebujaus, pizza artesana, bocaíllus, tapocu no diva a hazel una carta mu destensa, que la genti que le gusta la comía esta pos tapocu no sonin mu dessigentis.